<hesitation> azhinme ndakhpo he zhin me <hesitation> o otaghi kokoma okpekpe anha woema meklo ŋha la mekloyi chukushi wato okpekpe kokoma otghi shine. Moabzi lo lŋ game la enasla la a ŋha wo meklo iskhki lo. toh amembi akkpla kpekpe akpla mo kpekpe kokoma a mota embi lowo shishki kama akyenmo abzilo lo la <hesitation> ekpe moata lagbbroh. agbroh wato ball kena football. agbroh mo o-oh a agbroh mota lola odhga watofoot ball amilo amilo mi moare yilo sose moarahwin dnahmbolatalo <hesitation> onda mo lata <hesitation> mokpo egah eh kokoma mo akpo wato computition. kena eh egah. Moata agbroh obolo ŋwo ka moare la bh. <hesitation> okhno moshizga mota "ah” agbroh. helo ma moare la bhi lo sose. moala byin moare abhgo, moala gŋo oran kaba. Motalo, moala shkima nga la byin mo. Abhgo mo ake po lo dzadzi, “toh” chuku kahe omilo ishki <hesitation> wato eɦ egah ma meklo toh har yanzu oba gbroh loba obolo obze mo tala o

Kyen gbu ami logu are la gbu ururi gu mo asi wato <hesitation> mekyen. Wato añha hyen arii nomba wani amo mimo asi adi ka khelo toh akplo helo duka wo ishki <hesitation> ekpe mola kpo lah-la akpo hwo moare la kpohwo egho bo da manzhi <hesitation> a zen eghbo dzadzi ko ma <hesitation> moare. gŋo oraŋ lo kahe lo owo moare kalo akpo mo la <hesitation> nwo owo moare ka lo akpo mo la <hesitation> nwonyu omba gŋo obhga omba ygi o obi totŋ mbo bmi tauknu dzu ubin nga bmi la ka kahe bmi la nwo kala bmi toh. akpla he dŋ a ah lo awo. "ah"ko. abze mo lata ah ba long tenis ambo <hesitation> kala table tenis duka. ahi lo akpla ekpe mola akpo <hesitation> lawa dzadzi kalamorehwin <hesitation> bamolaka. moare la shkils kpo lo tah gi. ahi <hesitation> ka me lu me bmi me embi me e-ete abze hyen. angbaŋ abze hyen avahŋ ata <hesitation> akpo ekpe akpo abze oba ŋha wo la agah makokoma gŋa. woshye kokma gŋa yi. Lo okhro gŋo yi lo kpo mbo ambo owo gŋo ghreyi tauknu dzu ubm <hesitation> afili lo okhro mola kpo lo ma nwo tauknu dzu ubin maba lakalo moare lakpo. Lo gu lo amibolo asi eson gbu ubin da nwo nwo gŋo ah alzdzi ogno kpo akp akpla he loek ahelo toh akpla bamo a kpo ekpe me yi ame. falu fyi okhro he lo kena me vy̱e.